Ràha fan̈amboarana lamba: kàra ataon'ery koton e, lain e, satin zen̈y izy iô ten̈a tian'olo. Soga zen̈y izy iô ten̈a ny lamba gasy, avy iô nilon.